I can a mustu afet al propi padrun cuandi magara a së bütu ënsema e puntaiu la testa s'le gambe opüra i berlicu o i buguu la cua o a ie stan dapres përché a völu cuaicoza